Ku nyam ayit kuyɔng fɛ-fɛ ba bene ba tusung, a nasara tusung ina narɔ yɛrɛ me, ku kak ku gob iyerek ko ke kong in di moon iyerek e ayi iku gob hywɛ wo, ikɔ wat bafidang. Ba fɛ iko wat bafidang ni inam bafɛ kubi nzam inam nirɔm. Ka inam akyɛ ise nirɔm ko. Iyerek ko ni baat, bami ren iyerek e yɛɛt awo. Anet ɔng fɛ da sɛ ren iyerek e in bini ndi fok yit azɔng kyɛk. Iwu, a nyeseng a sek ki kutu. Ki ngɔn di ma ba di kyɛ, idi ni fɛ kunyin kuta fi ku nyeseng kɛ kutu fɛ ban ok ayi. Iwu ngma ngma fɛ wat bafidang. Ke inyak, ba inyak bɛ bakar ni wuba, ke kukum, ba wu bɛ bakat ni wu ba iwune fɛ yet aratek ngma ayɛt inyam ayit. Ki ngɔn bɛ zɔng ma, ikyɛm ibɛ bakat a faam wu ba ni ngɔn di kɛ a da bɛ da kunung. Ayet aratek. Inam wu in di kamang kɛ ba tsɛɛt-kunam ɔng kunam ayit ɔng kɛ ba tsɛɛt iko, ba da ya ngma kuwɔp tɔrɔn ba anet a zining da yaba nek ayet abane awo. Ase hywɛ wo. Nnon di ne na yɛrɛ yↄↄt. iyit banet bako di nin yɛrɛ yↄↄt. karↄng fin kit sin ki kudi mo nek in kin tset ni nnone in kaba tees yit ifɛ ada tse tse ba yɛrɛ nkyↄrↄk nzam-nzam e in tseet azaonf atsin yɛrɛt, in yɛrɛt ukyɛng ayↄↄt Ikyɛng ayↄↄt, kuri nkyↄrↄk inyↄng, in ren ngↄn da gaat awo. Kɛ da ngↄnↄng a da di kɛ ama ngↄnↄng ikyɛng baa da se kɛ angↄnↄↄg a dang kɛ angↄnↄng a dang kɛ angↄnↄng ici ayi kyɛk. Ama ngↄn zaingↄn fi ren kudot na, ama iyit in kyem in ren yit awo. Ki ngↄn di ni di tↄdↄng kɛ shi ta nkyɛk. Ki di to wu, kɛ ate ni kuto warak ni ngↄn di kɛ kushit. Kuto me nagbↄng ni kushit. Kɛ ba fɛ ba tun kuto me kɛ net tarak idi men ni di mi kushit. Idadi ku nu wu me ↄng fiku yet kusop ↄnga nabak iko na di ki izobok ashe kanu ↄng a. A di kok inkyↄrↄk nɛ sosong nanu adi kok nkyↄrↄk ni zobok isↄpe yↄng na di korok anu. Kutak e, kutake kɛ ada shɛrɛk, ki ngↄn di kutak e ma idi ni fɛ kubↄk e ayi kuse di ku-ku-kukyɛng kak zɛɛt iwu wat akaayɛ inyam ayit.